Questo strumento o fonçioña mandando di impulsi elettrici a-o cheu pe tegnî o ritmo. Pratticamente dando un scròllo. O mego o mette o pace-maker e unna batteria tramite unn'operaçion chirurgica sott'a-a pelle, vixin a-e brasse opure inta pansa. Î collega con doî fî a-o cheu. A scòssa a l'é un stimolante pe-e contraçioin di moscoli do cheu che favoriscen o flusso de sangue.